Bahasa ripake ri asisempungeqkuq iyana ritu dua mi bahasa ugiq mi na bahasa indonesia <hesitation> rata-rata ko bola e nak- rekko maccoritakiq pada-padattaq mabbahasa ugiq mi tapiq rekko mattalipong i aga sibawa siajingna ilaq- isaliweng kampong nappai mabbahasa indonesia